Baa imkpesegu bo la a karegɛ bee e kuregɛ paa se'em bee e ani se'em. Sɛla n sɔi la baaha basɛba wan nara ti ba kpesemsa ba iŋa saŋa zo'e zo'e basɛba mi wan nara ti ba da kpemeha ba iŋa bɔna la ba karegɛ bii ba karegɛ zuna se'em